Hati ebyokudya waabidya oine enjara, orashaasha munda birakwijuza enda, haza oshange otagira obusingye eizooba ryona, mbwenu ndagira ngu, waaba oine enjaara odye obyokudya ogire amaani. Konka woohagire nawaadya munonga okahaaga nabwe orabura obusingye, so oine ku- oine kuba oradya edyokudya ebiringaniire ebi- ebirahika munda yaawe, otaadya bingi kandi bikakutuza bikakuteeza empihi, orijura munda omwika, hati oshange otagira busingye. Kandi nawadya ebyokudya ebyine ebishaju birakugwaza, ebishaju bingi nk’enyama, orashanga by’akugwaza, mubiro by’omumisho oshange waagira nka nka Waagira nka za bara ni- nishukaari, ogire zaasukaari, oshange omutima gutatandika kuteragye ahabw'ebishaju biraba byetoogwere hamutima, abandi badya enyama nyingi baragwara za, baragwara nank'egi amaguru, ye hariho n'abaranywa amaate mingi gabagwaze, baragyeta egyo ngwara baragyeta brucella, nikwe nda- nikwe ndakihurira barakigamba. So ndagira ngu ebyokudya biratukoragye ninga bitukore kubi.